<noise> bos lëꞌ arroz nak guꞌn xki c̲h̲ixkwaꞌ komid <noise> c̲h̲owma nap yu or xia xgotsma pchoꞌx o yu or lëꞌnu c̲h̲ixkwaꞌwu noꞌnda arroz nkits xki c̲h̲ixkwaꞌnu, <noise> nap c̲h̲ixkwaꞌná nup x̱oꞌbgiꞌn sdziaꞌl arroz xki o yu orna nap lëꞌná sdzob nup arroz lo gi c̲h̲ak nis arroz xki c̲h̲aná nkob arroz o yu or xgwiꞌydnu wen noꞌnda nis arrox xki c̲h̲eydu wen lëꞌná c̲h̲a nis knu, arroz nak guꞌn xka c̲h̲ixkwaꞌsaná. <noise>